देखो सा हुकम मू तो अपने इमेल ने कम ही वपरु जैसे व्हाट्सएप ने अनी कन कन प्रकार रा ऐप आई गया। जिका आपा एक माणक हु दुसरे माणक तक बात कर सका वो भी एक दूजे ने देखता देखता। तो सा हुकम <hesitation> मे तो इमेल बहुत कम ही काम लेवा। घणा घणा जरुरी मेसेज हु इमेल ही करू।